Mo nua Obendey, cyj emi mara na menye wo rekasa yi. Mowc awerjhyj mu dj wo ho ye papaapa. Mepj dj Dwowda a creba wc ndaawctwe a yjrebesi mu yi mu ber a abc ndcnwctwe anapa ehyia me wc Oguaa mpoano hc bea wctsena dzidzi no na menye wo to nsa dzidzi na menye wo yj biribi djm akyjr. M'afe wo yie papaapa. Mfe anan a munnhu wo yi, moho nyinara yera me ntsi hyia me, mobchwj wo kwan.